Ni gai soxot mase amun wiu mase ga lukautim a wiu ga suruk nandi ga tus nandi maah lamur ga suruk nandi gana ralaas nandi pana vangaring mah gana milaif varing nandi